A ie diversi tipu 'd lait, ël lait 'd vaca, 'd fea, 'd crava <hesitation> ël lait ël lait 'd fea al e el pi gras e pöi chel 'd vaca e chel 'd crava